چرګان هم طبيعي خبره ده خپل مالک وپېزني او اکثره وخت د دوی د شاته په تعقيبولو او يا راتګ سره خپله مينه وښيي. دوی ممکن د راحتۍ احساس وکي، کله څې خپل مالک څاري نظر د دې ته چې شاوخوا يې لرې يا بېګانه څوک وي.